صحيح ان الفلوس في عيد ميلادي فترة حلوة لكن الهدايا ممتعة اكثر شعور ان اهلي والتقائي يفكرون في اشياء احبها ويهتمون بذوقي شي مميز اشوف سعادتهم لما يشوفوني افتح الهدايا ما اشوف نفس المتعة في حصولي على فلوس. راح تخليني سعيدة بنفس القدر